Fomba fiasana télé: télé mandeha courant de izy io miaraka amin'antenne, de <hesitation> le raha mandeha hitanao aminanjy zany raha efa enregistrer avy akagny de juste hoe le antenne igny fogna mampita ananjy amin'ny télé de igny le hitanao mivantagna akeo fogna.